Oire stori siposipo pavoi vaoi aue osa ragavira aue aue vaoita varuerea tovopaio veira vo vosia riro kaekae vira tousa auepape vara oire otaraivu ari aveia ari aueia rereo aia vara tovoiovere osa oira koriovere, oire aue rutu veravera iovere sarea ra veravera iovere. oire- oira- vova oira rovo iovere oira piuu oro rovoiovere, oire oira koriovoi, oira kori overe vova osa ave sare vera iovoi, ora koriovoi, oira tokotokosa, ovutaro vu ari aue vetatouro sovaraia oira kuvu iovere, ra evo <hesitation> kuvoro ita toupaivoi uvuipaita riro kaekaevira touve osa vara rereopari vere, vosa oira kori vere. Riro kaekae vira evo toupai veira evoa vetaa tou, vore osa aue <hesitation> pirovere rereopiro vere rutu. Iu uva vo auero evara oaraia toupaiveira, ave taporo vosa oira tokotoko ivere. Vo rereo aia. Uva evoa taporo toupaiveira <noise> aio ragapa rivora vosa rereoviro vere evoava, vosa ovaru vivu ouri, va orisa, o irouto urio rovere va vorisa uriorovere, evoa viraga vaita ouroi. Rara oira tokotoko ragaive, oira tokotoko ragaive, oire vavora tapo ra oiratakourivere, oira takourivera ra, vavoita rereo aia oira tovori, vo uva oira auerivere pitoka rivere ra rereo aia oira tovori, toupai vere vara vo vo vo pute pute ro voa, oiso uvuipa ra osivuavu vaipieve. Iu, ora uvuipau avie tou sovaraia oira aue rivere, voa reita oira tokotoko rivere. Evara oara rutu toupaiveira, viapau oiso uvuipai ra osivuavu vai oieve, ovuvu urio avere, earaga vo aue asa tapi ari evoa toupaivere vara iravivu vo eakevi are vori riuparovere, evo a viragaita uva opesipaoro avapai. Ari vosa toupai vere riro kaekae vira, toupaivere vara osa vi viraga ora groupie pauvere vara rereo paoro. Osa uvuipai ra osivuavu vai piere, ari etokasi viraga-a oa groupie parivere va vaita totopie pasa vosaita apeisavu avapapere, varaita auero vosaita rereopau, ari evoa viraga uva gorupapere vosa rereo aia. Vosa goruvira etokasi pau, ari kapea-a vira etokasi erupere. Ari evoa evoa viraga uva goruvira etokasi puraparivere ari evoa viragaita. Uva eisa oiso evo raiva rorutuia toupaiveira aue vo uvuipau aue vara toupee pari riro kaekae vira. Uva vara evara oara vaivai saro tuariri. uva- osa vara uvutavoi uva vara tavopai veira u- <hesitation> eisi